Cuandi a m'ariva ün regalo da ti sun sempre cuntent perché sun sicür ch'a sia 'na roba ch'a m'piaza, t'las sempre d'buoni gusti e ses sempre sas sempre lon ch'a pias a mi e ti m'regale sempre d'coze verament be verament bele sempre sensa spendi tropi sold che ch'al e pa necesari për mi, ecco grazie